Peru si conocemus la estoria es porque lo primeritu que le dixu'l científicu alos estaterrestris es que ellus propius mandaran derechamenti un messagi que puyera sentil tola genti, porque s'esconfiava que los governantis de paquí lo secostraran pala genti no enteral-si. I assina hue, se lo llevarun, peru los estaterrestris le hizun assuntu i se las aviarun pa tola genti del praneta enteral-si. I craru, al científicu pos lo tuvun d'aliberal.